أعتقد إني أؤدي رياضة الغولف بشكل سيء على الرغم من أني أستمتع بلعبها مع الأصدقاء إلا أني أواجه صعوبة في تحقيق النتايج الجيدة، عادةً ما أضرب كرة الغولف في اتجاهات غير صحيحة وأجد صعوبة في التحكم في المسافة لكني أعتبرها رياضة ممتعة وأحب الجو اللي يحيط بها بالرغم من ذلك لا زلت أتعلم وأحاول تحسين مهاراتي.